Omu ka yiitu turagamba endimi ezirahika ikumi; twinemu Orukiga, twinemu Orujungu, twinemu Orukunjo, twinemu Orunyoro, twinemu Lingara, twinemu Kiswahiri, twinemu Oluganda, twinemu abaragamba Orutooro, kandi twinemu n'abandi ab'endimi ezindi. Abantu abaragamba endimi ezo eka yoona nitumanya Orukiga kandi eka yoona nitugamba Orunyoro, eka yoona nitugamba Rujungu, eka yiitu erimu abantu ashatu n'omwe ahabw'okugira nitutaaha na bazaara biitu n'abaana baabo, ab'Orukonjo ni babiri, aba Lingara ni bana, aba Kiswahiri n'eka yoona kandi n'endimi zoona ezaasigara eka yoona neezigamba.